अलग अलग रंगों का नाम अगर मैं बतौलु त सि छिन लाल, नीलु, पीलू, हर्यूं, नारंगी, बैंगनी, गुलबी, भूरू, कालू, सफेद, स्लेटी, गोल्डन कलर जेते स्वोनू कलर भी ब्वोलदन। तनि चांदी कलर भि व्हंद, लाल रंग एक अलग व्हंद, नील यो रंग व्हंद। तनि मेजेंटा भी ब्वोलदन, यो फिरोजा रंग भी व्हंद। लेवेंडर रंग भी व्हंद। त यि अलग अलग तिरा रंग व्हंदन।